Taakuniechií pues jaa saja kuu ja saja ña kuatiiyo ku ja ntasomiyo ini veleyo nama maa ku enala yua kua este jatiiunyo kuu ntaku yua.